اكتر حيوان بحبه حيوان الخيل. الخيل اكتر الحيوانات المفضلة عندي لانه بيكون صديق الانسان وحيوان راقي كدا يعني ما بيغدرش بحد وفي نفس الوقت بتعرف تتفاهم معاه وحساس وعنده عزة بنفسه وكرامة مش عنده اي حيوان تاني الخيل العربي الاصيل ما فيش زي كرامته